<noise> एक दुपहिया वाहन में यानी कि साइकिल में घंटी के होअल बहुत जरूरी होला। काहे के ई अपने आए के संकेत घंटीए से देला। <noise> घंटी एक गोल डिब्बा में बंद उपकरण होला जेकरे बाहरे एक छोट के लोहा निकलल रहेला जेके दबावे पे अंदर <hesitation> एक स्प्रिंग छटक के दुसरे जगहिए एक लागल लोहा से लड़े ला। जइसे एक ट्रिंग-ट्रिंग के आवाज आवेले। जेके हम्मन के घंटी के बनल कहल जाला। <noise> आजकल ते अइसन घंटी आ गइल बा कि ऊ बटन दबावेले आवाज कई के ई बता देला कि साइकिल आवतिया, लेकिन हम ते एहिए प्रकार के घंटी के <hesitation> बारे में जानिला कि ई कैसे काम करेला।